अगर मोर खुद के दुकान होतिस तो मैं ओमे समोसा अउ। फुल्की भेचतेन जेके सब मन खाये आतिन। साथ म किराना के भी कुछ सामान डाल देतेन जेके लेहे मोर पूरा गांव। आतिस काबर की मोर गांव म कोई ऐसा दुकान नही हवे।